Rí najmaaꞌxu̱ gii̱ rí ikháa̱nꞌxu̱ komo xa̱bu̱ míŋuu rí yatsu̱u̱ a̱ga. Rí yaꞌtsuu aga̱ aꞌkhui̱ rá, nuxíí nuni̱ ndakuáꞌdíín aga̱ rá, ngaa̱ ikhí má ini̱ mangii̱n rá, de ikhí nuni̱ méjáánꞌ rí nathúún yatsu̱ rí najma̱a̱xu̱ rí ikháa̱nꞌxu̱ rá rí mi̱tha̱xíyáa̱ aga̱ rá nagájnuu má yatsu̱u̱ a̱ga rá ŋgaa̱ mithaxu̱ꞌmbíi̱ꞌ xuyuuꞌ a̱ga ngaa̱ nagájnuu yatsu̱ najmaaꞌxu̱ꞌ. Rí yatsu̱ ndayo̱o̱ ikhúún rí más ndasko̱ꞌ rí <noise> xú mithaxu̱ꞌmbii̱ꞌ, mi̱xtha̱ni̱ xú náa̱ meda i̱thaa̱ rí picáda a̱ꞌkhui̱ ikhí rí ndasku̱ꞌ eꞌni jma̱a rí yatsu̱, ngaa̱ rí najmaa jma̱a xúrí náa̱ nathaxúmbíi̱ꞌ yaja mangaa, naguꞌmaa yaja murí naꞌni ndasko̱ más rí yatsu̱ que xú eséite̱. Ngaa̱ rí aséíte̱ najmu̱ rí xú naju̱mbii̱ꞌ i̱wáꞌ kósá ja rá, rí náa̱ na̱nguá má wéñuuꞌ kasí más najmu̱ꞌ rí yatsu̱n ríndoo̱ nani̱ méjúnꞌkomidá kasí na̱nguá má eka̱yóó wéñuuꞌ rí aséi̱te, pero najmu̱ꞌ má mangaa rí xú kósá rí xú na̱xu̱mbii̱ꞌ jma̱a xu̱wiꞌ, na̱xu̱mbii̱ꞌ xndú ikhaa riꞌkhui̱ ejmu̱ꞌ ja ngaa̱ más kasí najmu̱ꞌ rii mas ya̱tsu̱u̱ a̱ga khui̱. <noise>